أكثر لغة نحبها، وأكثر لغة نحب -نتحد- نتحدث بها هي اللغة الإنجليزية، <hesitation> علاش نحبها لأنو هاذيك اللغة يعني قريتها، وهاذيك اللغة يعني أنا تغرمت، أول ما تغرمت تغرمت بالمغنيين الأجانب، وتغرمت بالأفلام الأجانب، وكانو يتحدثو اللغة الإنجليزية، على هاذيك يعني حبيت يعني نفهم يعني شنوا يقولوا، وشنوا <hesitation> الرسائل اللي يحبوا يوصلوها، على هاذيك تعلمت اللغة الإنجليزية من لي كنت صغيرة ،وواصلت فيها، وقريت فيها.